<hesitation> Kaofa mahandro hagniny hoanink- fianankavinagnahy zaho e <hesitation> raha ôhatra hoe hagniny leha misy épice sy le ara-pahasalamagna izy e, de ataoko karaha anzao: raha magnatao sira amina ha- hagniny zao zaho de ataoko helihely le sira, de raha magnatao siramamy koa zaho ataoko helihely le siramamy de <hesitation> koa mahandro hagniny koa zaho mbô ataoko maromaro karazagny izy koa afangaro.